So tawi aɗa yiɗi anndude kaalis ma lewru to naatata, a jooɗoto binnda. Binnda ko njogiɗa lewru, binnda ko potata yaltinde e lewru. Kala nde njaltinɗa kaalis ma, hay sinno tawi ko mbuuɗu, binnda. Ni woni so lewru ndu maayi, maa anndu no foti njoginoɗa, gannda kadi ko holtoon kaalis o naati.